Ny anjara asan'ny vintagna amin'ny fahombiazagna dia mazava ho azy manka arakaraka ny hoe zany hoe mahatsara vintagna ny ologna raika mika no ahafahany mahomby amin'ny fiaignana. Ka raha ohatra ka hoe ologna raika zany ratsy vintagna ka na dia ataoko hoe hiezaka magnano akory izy amin'ny fiaignana, na hoe hitrotrongy hatramin'ny lohany izy hikofoka mafy hoe mba ho tafita kanefa ny vintagnanazy agny tsy eo, dia tsy mety miky ny raha ataony a, dia zay no anjara asan'ny vintagna.